Me wo aye evao ikpebuo no ikpemu oware noi before me tewo aye me name avie nya usu ogbenyusutao mete rue uru emu rie eme keme orie ebe ethei orie eme dhedhe ho eta orie mete make lae ekab dede ore tw eme o rela ome eka a he ha ore ru ere re eme unu rie okpoto obe jeke ome oghore me tedukueli oduka ome zuhe inakebe re emu dede mete nuvie kuei ore bono whe jemuho no ere ovo ore ta otu ure no so aye me o wo uma orie uruemo orrooiware noo helee evaw erere oza evao uwou oye ore ru ono ore wha ewho eeorerual ke ome he soi before mete me te rehei majousu te ikpe no ero ikpe isoi tao yome gbe isun kulu nya tao toa me je kpoho ipoli evao ozona yome avie rrousu nya mere ru irverus na urue murie woma ukpe <hesitation> buobuno ikpemu me tirulghorie mete rehei zio uwoume o te mu emo ho eye ome sourroemurie eoma gaga uruemu ayeme